בִּנְסְבַּה לִיָא מַאקַאנְש חַסַּן מִן מַבֵּין אֶלְאִנְטַוַאִי וְאֶלְאִגְתִצָאדִי, כֻּּל וַחַד עַנְדּוּ תַּרִיקַה דִּיַאלוּ יְעַבֵּר עַל רַאסוּ. אֶלְאִנְטַוַאִי כֵּילְקַא אֶלְרָּחַה פִּי אֶלְוַחְדָה וְאֶלְתַּעְבִּיר בּוְחְדּו, וְאֶלְאִגְתִצָאדִי כֵּיַחַב יְקוּן וְסְט מִן אֶלְנַּאס וְתַבַּדֻּל אֶלְאַפְקַאר. אֶלְמֻהִימּ הוּוּא כּתְעַרֵף רַאסְكَ וּתְקַבֵּל אֶלְתַּרִיקַה לִי כּתְרִיחֶק.